والله ناس وناس، يعني مثلا في ناس أجبل منهم بس هدايا، اللي هو الناس اللي مو أق- مو أجاربي البعيدين. لكن أجاربي عادي، فلوس ما فرقت كده- كده نمون على بعض، وليش؟ لأن. <hesitation> ماني متعود آخذ من أحد فلوس ما يكون جريبي أو بيني وبينه، ما يانا.